اي اكيد يحسن الفن من المجتمع، لان هو اداة للتعبير عن الذات والصلة ،ويكون مثل وسيلة لتعزيز التفكير النقدي والابداع ،ويعمل على تحسين التنيمة النفسية، وهم يلعب دور مهم بالتغيير الاجتماعي والنمو الاقتصادي، وهم يعمل على الترابط الاجتماعي بنفس الوقت.